Pos assina que me vengan... essesti'l chocolati negru, qu'es ricu en cacau i tien un gustu intesu i amargosu; el chocolati con lechi, qu'es más duci i cremosu, el chocolati brancu, qu'es ricu en manteca de cacau i tien un gustu duci i delicau, el chocolati meyu-amargosu, qu'es un equilibriu dentri gustu i aluçón; i el chocolati con frutas o nuezis, que tien ya gustu más... no sé, pos enreosu o moernu.